Aaaa la kotaq chikoq reh ki <hesitation> kotaq kimood reh qiq'arwa reh nkiyooq kiib' entonces are' nqib'an comunicar kiib' keh <hesitation> qa'sa mood nq'arwa cha nq'arwa cha junaj nq'arwa cha junaj